Sunnu anni ca riposu nta lu funnu di ‘n casciolu. Sugnu na chiavi arruggiata senza chiù firmatura. Na vota grapeva ‘n vecchiu bauli chinu di littri d’amuri e fotu ngialliti. Ogni scattu, ogni parola, era ‘n pizzuddu di ‘n cori oramai pirdutu. Cu sapi siddu ‘n jornu tornanu a truvarimi.